<audio distortion> pataloha zany tsy maintsy avelatsy aloha le pataloha, matetiky gny tsara kokoa aloha ambony fandria. Nofa avelatsy eo izy, ah brosina amizay amy gny, ino izy tiky, amy gny fera igny, hafana sady mba halama soa de mahitsy soa izy miala aby gny foroporotsy aminazy amizay. Avadiky koa de averina andraiky atao ze raha zay.